ʻO ka hana mua, ʻo ia hoʻi ka wae ʻana i ka lole e pono ai kou mau kuleana. Ma hope o kēlā, e koho ʻoe i ka waihoʻoluʻu kū i kou makemake. A ma hope o kēlā, e hoʻoholo ʻoe i ka nui lole e pono ai kēlā me kēia mea. E laʻa me ka nui <hesitation> pale maʻi, ka nui pale waiū, ka nui paleʻili, a me ka nui lole wāwae.